Vosa, vosa <hesitation> reariovere vatatopa iovere ragai varo kavaupa vutaia ave rorusia, ra reri vatapoiovere, voa, ra oearavu tavitaviovere uriosa vaiareita voea tavitavi overe ra avero rerivere vatatapoivereita varao pereseriara vateara, ra vosa ora guruiovere varava, ora guruavere varava vosa ragai varo purasa aveavere ra, ragaita roruiraopavere oiso pura-paoro "aii ragaipa avero, avero gurupaivo, avero agasipa ragai vararo" ra rorupavereita. Ra vosa varao guruivere vosa ra puraiovere igei rutu roruiovere ragaitapo vurivira rirovira ruturoruavere ita avero vurapaoro oara guruivere roruiovereita ra. Voaita, ra ave averotapo averotapo reri vatatopoiovere ita vo uva paupaiovere oirara tapo. Ra ave voea tavio voea tavivereita osoita ave sirova avaiovereita rokara oiso, vo vao vo taevuro vutaroa vao. Ra, ragaita ra roruiraoavere vosa va ragai varao guruivere avero, varaoita vo taevuaro vutaroa. Uva eisivi, eisivi va opesipieovereita oiso, ovurovu kirisivasi age-ivara puravoita.